La ny mahakasiky an ny Vietnamien koa i e da ny olo a Vietinamy agny i tsy mahazo manome lamosina olo mivavaky gny fivavaha zany la tena important soa amindreo agny da tsy mahazo <hesitation> La ohatsy hoe ka miditsy ampengona zany tegna ka misy olo mivavaky eo da tsy mahazo ome lamosy igny fa tsy maintsy mandeha mandeha afarany ao koa anao manahaky an zay.